ପଣଵାତେ, ସ୍ପେଇନ ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ହୀଚୀ ବତେ ପରେଗୀ। ଅଥୀ ସ୍ପେଇନ ଦେଶାର ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚୀ। ସ୍ପେଇନ <hesitation> ଏକ ଫୂଟବଲ ପ୍ରିଯା ଦେଶା ହୋତେ। ଅଥୀ ପାଣିପାଗ ନିଯାଵିତା ଆବେ ବଦଲେ। ପଣଵାତେ, ସ୍ପେଇନ ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ହୀଚୀ ବତେ ପରେଗୀ। ସ୍ପେଇନ ଦେଶାର ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚୀ। ସ୍ପେଇନ ଦେଶାର ରୋ ପାଣିପାଗ ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚୀ।